اه لا ما ظنيتش أن نمشي <hesitation> عام كامل على خاطر رحلة وزيادة خطر الفضاء كبير <hesitation> ما نضمنش حتى يعني نرجع تاني <hesitation> نحس أن الأرض فيها هلبا حاجات مازال نحب نعيشها.